التحكم في الحيوانات شيء خرافي، تخيل إنك تقدر تتفاهم مع أي حيوان وتأمره يعمل إللي تبيه، وبتقدر تركب أسرع جواد في العالم، أو تسافر مع قطيع من الزئاب شيء مغامرة جدا، التحكم أيضا في الآلات يعني إنك تتحكم في المستقبل، تخيل إنك تقدر تسير روبوت، أو تطير طائرة بدون طيار بتكون زي الساحر إللي يقدر يسوي أي شيء يبيه هذا شيء مشوق جدا.